هلا والله ،إن شاء الله ألف ألف مبروك على الزواج، أتمنى لك حياة سعيدة مع شريكتك، إن شاء الله تكونوا مع بعض أحلى أسرة وأطفال، وحياة هنيّة وتعيشوا مع بعض أجمل اللحظات، كل التوفيج في هذي المرحلة الجديدة، نحتفل جريب إن شاء الله.